Damuwa nusɨ tɨdɨ busata matsayi badu nata cɨɓɨ a rigatasu dɨ zɨrai, atakasu nakɨn matsayi dɨ zirai dɨmina taka tidaba nakɨn conakɨn <hesitation> e lapi moyu ji wutlɨmi da ɗɨ mau ama gyaru nika dole ama gyaru nika dole abe da sɨrka gyaruni ɨna gyaɓoni domɨn ti garna tɨya hange kutɨ fa ena kuma le kuma tɨma hangebu to dama wuyasɨ ba ndu ta gaɓɨna nja ta karko ama njɨ mata mbɨna zau to e wankaka lapɨ moyu to sede ka dɨnga ndu a zu ndɨ iya <hesitation> matasa ka to dole yaranci ji zusɨ ɗahɨ, to ama, ka dtɨga za dɨ dzɨgaza nda lallai kawai matsayifa ndɨ <hesitation> wutli bazan ka to dole yaranci ka tɨga bawusɨ kuma ewuya faka naya sɨn ate yaranci ɗahi ka to na farko tiya dzɨgusɨ kwahina illimi na addini tɨgan ɗahɨ, tɨgaze. Yaranci kuma dɨ ɗɨma mikya <hesitation> a cansɨn, to ama mɨddɨn fa ka rɨgata fa ɗɨma naka karatu wai ka kuma fa ɗɨma tsakanifu ɨna ghɨnsɨ ka to ghɨnsɨ ka ze ka ku wafa yaranci nakaka fa tima ta ta canfu sosai sosayu kuma ai wutlɨ bazan tlɨna rara kyautata yakɨ, ata ma ata gyaruni, conakɨn ka ɗɨnga sɨm ba kanka ti ɨna iyale niwasɨ wutlɨ mi niwasɨ, damuwa nusi ji ti karankaya ghamusi ina an tusi suku ma kwapa wutlɨ mi ruwasɨ, to ama conakɨn ka dɨnga ndu wutlɨ bazan kakwa? Wutlɨ bazan kaga yandema tɨdebi gina ghamusɨ shɨɗɨ, to tiya fara ginakɨ conakɨm ka ɗɨnga ndu ti ɨna gyamusɨ ka to tiya iya- iya gina <hesitation> gyamusema, a gim <hesitation> a ginama ghamusi sabida tiyata naya ai ghamatlin nde wutai kuma du wuya gwagwarmaya badɨ ɗɨma ka a ɗɨme wutai ɨna gyamusi, to gaskiya siyasa, kuma ka ɗinga ndu siyasa tama ta nigeria ka, to magana, a tsakaniwan ina ghinsi a bebaya mɨ gwudzawu ya, gwudzakɨ wuya ka dɨ ji ma.

To fata morama lokaci nafu lokaci kabusɨ ka shikenan lokacika a zɨrɨ suka ji kai, to miya ta jan kummai ɨna gyaruni niya nigeria dan allah ta temakema, a dama ghɨnsɨ ina ba can nusɨ du ba mara wɨ matsayi ka abefa da tɨna ɨna ni kwatla ɨna ti domɨn tlɨndɨ dɨma ghɨnsɨ dɨ tsa fu ama tlɨnji sana dɨ to kuma dubida haka miya ta rawa ghɨnsɨ dɨ dɨma ma jagora ta kuma dɨmama hamba dɨ kamata a ghɨnsɨ.